Este ja tain kuanri in nu nu nuñu'u vijin ntatiun ñuu ntei, ñu'u staá, ñu'u quesu, in kuñu, nu nti chuunyo ini yuan ku ja sa'a servir ja jatiunyo.